إيه <hesitation> مؤخرا زرت زرت موراها هيوستن زرت فيلدارفيا <hesitation> حاليا راني في بيت الحظ <hesitation> هاذو هوما بلايص لمؤخرا زرتهم <hesitation> نتمنى نقعد هنا، مانيش حابه نزيد ندور بزاف، علابيها إيه <hesitation> إيه هاذو هوما البلايص لزرتهم وداعا.